والله علي الاغلب التلفزيون مهم عندي اكتر ،عشان اعرف الاخبارالحقيقيه ، انا بصدقة اكتر من الفيس بوك والحاجات الزي دي والنترنت وكده. لكن هسي في الزمن العلينا ده حتي التلفزيونات بقت تكضب وتلف الكلام وتغيره وتبدله